Pos por exemrpu: "Dispensai la tardança, peru avía un pobrema temporal col relós del nuversu i no pui de casá'l mi orariu col del restu del mundu. La teoría dela relatividá d'Einstein s'e eschangó i el tiempu se hue daleandu ena mi parti oraria. Peru ara ya estó paquí, apreparau pa calavoral en el muestru trebaju. Amus a central-mus enos que tenemus por delantri". La verdá es qu'es una propuesta mu mala.